Më yë minëyen yë ëjt's dun i'ixap amaxa'an am martillo jue yë dun tyum këxë myajku'uwopëy, myaj wo'optat'sëp jadun dun i'ixë mu'uts pëdëjk a'ax dun yiajtum në ko'o a'ax dun këxë yaj mikytat's jë a'ax dun yaj kuxo'ots yaj kubëkëp jë pu'uy jadun a'ax jyak wi'ikit'statyë jadun a'ax dun kyaxtunë më yë jadun tyam nä iuk yaj nabu'upë na'ax dun wentyë ma jadun bi'i jue jedun më yë tëjk muchën wi'inpixnax ajtyë jadun a'ax dun jyajtunë, këxë yak axju'upëtsëm më yë clavo jadun yë dun amaxa'am clavo ëjt's yë nakë nënëm këxë a'ax dun jyutë jadunt's du tyun yë jue.